Loloon katare loloon kadua loloon katedu loloon ke epat loloon ka dima loloon ka anem loloon kapitu loloon kawadu loloon kesiou loloon kepudu loloon kapido osa loloon kapido dua